اكيد بقدر اذكر ارقام من صفر الي خمستاش، اتناش ،خمسه ،صفر، ثلاثطاش، واحد دعشره، سته ،ثمانيه، اربعه، اثنين، سبعه ،خمستاش، تسعه ،أتاش، ثلاثه